Mikasiky Ñy toetsy ny ñ'andro a Nôrivezy añy: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro sibarikitiky zao, misy koa Ñy toetsy ny ñ'andro tampépré, manahakan'izay ñy fisiany ñy fahavaratsy, misy ñy hafanà, missy ñy tsioky antimo, misy ñ'ora ratiraty, manahakan'izay ñy fisiany ñy tsioky, mitsioky ñ'amindrozy añe ro mafana, aminy ñ'andro mafana, maiky ñ'andro tsy misy ñ'ora.